नुस्त्याका खूप तरे तरेची वेग वेगळी म्हणजे मोठी बारिक अस्तात। तेंचें खूप प्रकार असता। सगळ्यात नुस्त्यकांग हर्षी फिन्स म्हणजे मोठले पाखाणे अस्तात पण ती नुस्त्याका धटकी अस्तात। मोरी, डॉल्फिन सर्की दुस्त्यका मोठली अस्तात आणि ती पायताना आपले फिन्स पेवपाक वापर्तत तेंका तेतुंन थोड़ी जंप घालपाक सुधा बडत मेइता।